Ɓurani kam ko wonde neɗɗo ɓurɗo anndeede e dow neɗɗo ɓurɗo dojjie. Sa woni neɗɗo ɓurɗo anndeede tawata hol ko mbaɗɗa. Malla aɗa anndi, malla aɗa jogii jawdi. Ko noon so woni neɗɗo ɓurɗo, <hesitation> a joƴjii, maa faam ko yimɓe paamaani. A waasan nii hawrude e yimɓe, kadi aan ko nganndu-ɗaa ko, ko paamɗaa ko, yimɓe paamataa ɗum. Kono sa woni ɓurɗo anndeede, ɗum firti ka jom yimɓe. Aɗa anndi yimɓe, yimɓe ina nganndu-ma.